اه في ليلة من ليلات فيه موسيقار كان يتجول فسمع الصوت غريب في الغابة، وقعد يتبع في الصوت هذا، ولما مشى لقاه شخص يعرس على آلة وموسيقية واللحن هذا عجبة الموسيقار، وكان اه لحن مريح وهادئ وجميل جداً.